engoko na enyoni gete eng'aini eywo yatongetwe, naende ebwate obomanyi bore igoro mono, eh. Engoko eye iga, ekereeee ekobeka amagena aye, niga ekobara ngomanya ere, na ogenda orusie rigena yabeka amagena atano ogende orusie erimo, ngomanya ere ng'a rigena riaye riabegete ndiyo, ekeagera engoko nkobeka ere amagena, yaikia, ikomi na abere. Orusie gose na abere enyore taiyo, nabo ekomanya. Igo engoko na ende na- na- na- na- na- naa- na ero, na ero nkomanya ere, obuya ebinto biaye ekera ekobikora. Iga engoko, na endege, enyoni yatongetwe, na ero ere eng'aini sana. Ekero ekonywa amache, na ekero riria yarageire yaigotire tekonywa amache kere enchara, engoko eye iga, ekera ekogenda korarera, niga ekogenda korara asa amatuko aye onsi. Naende ekera egosoka ase amatuko aria, na ekero yaisire goturagi, nari egosoka isiko, yacha konyora endagera ase chinsa chinke chidaika ang'e. Chidageka ang'e isano iga, goseee isa isato iga, nabo okonyora ng'a engoko eye iga yaaa yanyorire chibando yarire gose yakurire ake, naende yaminyoka espidi ase eng'encho amagena aria, agendeire gotwara riberera riaye, riria ria kawaida. Iga engoko niga ekobera aria for twenty one days, amatuko aye twenty one ikomi isirini na moja, ritukooo amatuko aye twenty one, erinde nyare goooturagia ebichuchu biaye. Ekera ekoirana aria, niga egotimoka ororo tokonyara koyerusio, naende niga egotachera nkomanya era ng'a egechuchu kiabeire ime aria ase rigena riria ime, erinde ekero yang'eire koigwa ng'a yang'eire kobuga nabo okonyora engoko eye egoika no mbotuko yang'ea kobuga. Yabuga, yaigwa ekoigwa ng'aa egechuchu keria kiabeire kiamerire mpaka amarionyo, yatacha yaata, egechuchu keria giasoka. Nabo ekonya gotacha igo mpaka ebichuchu biria amagena aria yonsi yaata yakora. Ekero yakorire, engoko eye niga ekobera aria, terigosuka korwa ororo, etumogeto oo yabera yabera iga endagera yariete nabo egachete nere ekonya gotumia mpaka ekero egocha kosoka ebichuchu biria bigocha gokong'ia amagoro, bisoke korwa ororo. Naende bisoke gocha isiko aa terigosoka gocha isiko yaya, egosoka yaika nyomba aria egonya gooonchokanania aria ang'e, erinde ebichuchu biria biaye biranyare gotacha buya, bigotacha gose na ewiki iga, yanyarire gotacha ebichuchu biria. Bono nabo ekobisokia gocha ase omogaso, kegosoka gocha ase omogaso, yakura ake, yabikurera bichuchu biria mbiramanya koragera rakini ngonya gotema bire, yanya gotacheru, yanya gotacheru, yabitachera yanya kobiereria gochi monwe, mpaka egechuchu keri bianyora ng'a biachakire komanya ng'a embochafu mbore aa yang'ea gosukia, nonya na ekero ekorora omobisa oye, agocha niga ekonyora ekori ekorisia gekerigerereti igoro, yanyara korora omobisa oye ekero agocha, ekero yarorire omobisa oye niga ekobikurera ebichuchu biaye binyare kobing'ainia ng'a ntobwate omobisa oyo oranyare kobiira. Eri yanyara kobing'aini, yabing'aini yabioroki, naende ekero egoena gochia nyomba, niga egosoka ngora ekobi ekobirangeria, keri yatigeire magega, naende niga ekominyoka yachi korakerigia ase kere, yakeng'usa gocha giatira gocha, yakiebereri mpaka naende yairana yasoa nyomba giasoire nyomba aria niga egotumoka ororo. Onyeretera onyebekere endagera, etuntube ebichuchu biaye buya bitware riberera, tetaeti ebichuchu biaye bitware obokendu, bitware riberera rinyinge erinde ebichuchu ebi iga nari biranyare gokina ebichuchu biaye biakina buya. biakina buya, nabo okonyora egechuchu kiaye buna kiarenge emanyete kere ekemo, teke tekonyara kogesireri, yakina, yabirera yabirera tekonyara kokonyara goyeatenana, nonye ekero okogenda goyecheki kobwata egechuchu kiaye niga ekominyoka gocha egotambururukere gose ekware, ekiagera niga otaete konyeura abana baye tetageti igo, niga etagete onyeretere endagera yaye esere amo nabi ekure amo nabirobio eragere amo ebinarie, biragere goika biaigotire. Igo na eeen engoko naaa na- na- na nero nebwate obong'aini bwaye obo yaetwe, aende niga ebwate obobisia, naende niga egotosomia buna mwanyabanto buna engoko emenyete na ebichuchu biane ntwe nabo tobwenerete komenya buna kemwanyabanto, buna engoko emenyete ekiagera nigo togotebiwa ng'a ekero toramenye buna engoko, niga tokonyara komenya obogima boro oboito. Igo tokonyara komanya ababisa baito buna ekero bagotochera, ntonyara korigereria ekero twanyorire tokorigereria nse twaeba, twarigeria chisaidi ng'a ababisa mbaro ororo ndibanyara gominyoka gocha aende batoure abana baito gose banyare gotoura eki twanyorire.